Kara- <hesitation> karazana fizakana firenena dia mety maro <hesitation> mandritra telonjato isa mahery eo angambany na mahery kely. Zay raha ny fahalalako anazy aloha e.